زه په یوه کوڅه کې روان وم چې یو زړه دروازه مې ولیده. دروازه مې خلاصه کړه، هلته یو باغ و — د روښانه ګلونو، خبرې کوونکو مرغانو، او یو نا اشنا بادشاه سره. هلته وخت بل ډول تېرېده... زه پوه شوم چې دا د خیال نړۍ ده.